اه خش على موقع مزود الخدمة البريد الإلكتروني زي الجيميل أو الياهوو، أختار إنشاء حساب عبى البيانات المطلوبة زي الإسم واللقب واسم المستخدم وكلمة المرور وافق على الشروط والسياسات الحساب عن طريق الرمز المرسل إليك. <noise>